أقول لصديقتي إنو مهم تتدرب قبل ما تتحدث أمام الناس، ممكن تحظر أمام مرآة أو تسجل صوتها وتشوف كيف تتكلم مع الوقت تحسن ثقتها بنفسها بعد تحاول تبدأ بمجموعات صغيرة مثل العايلة والأصدقاء وبعدين تتنتقل للجمهور الأكبر فكل تجربة بتخليها أكثر راحة في التحدث فيما بعد.